ראלע פון קאנפליקט, העלפט, און וואקסן שפילט א גרויסע רא- ראלע. ווען, וויל ווען מ'האט א קאנפליקט אדער עפעס אזוי העלפט דאס צו פארן מענטשהייטס וואקסן.